<hesitation> طبعا، أنا استخدم-استخدمهم كلهم: تلفزيون، جريدة الأخبار، والسوشيال ميديا. بس السوشيال ميديا أسرع شيء أنا أحب استخدمه. يعني أنا أقرأ كلها، بس أنا استخدم السوشيال ميديا أسرع شيء.